වඩාත්ම කැමති බියර්වලටද වයින්වලටද කියලා <hesitation> කියනකොට <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> ඒ දෙකටම <hesitation> එකසේ <hesitation> කැමතියි මම <hesitation> නමුත් <hesitation> බියර්ද <hesitation> පානය කරන්නේ <hesitation> වයින්ද <hesitation> පානය කරන්නේ කියන එක <hesitation> ඒ මොහොතේ <hesitation> තියෙන හැඟීම් එක්ක <hesitation> තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඉතිං <hesitation> බියර් <hesitation> එකකින් ගන්න පුළුවන් <hesitation> ආස්වාදය <hesitation> වයින් එකකින් ගන්න පුළුවන් ආශ්වාදයට සාපේක්ෂව වෙනස්. <hesitation> සමහර අවස්ථාවලදී <hesitation> වයින් <hesitation> වයින් වීදුරුවකින් <hesitation> ලබාගන්න පුළුවන් <hesitation> ආනන්දය <hesitation> ඉතාමත් තෘප්තිමත් <hesitation> අවස් <hesitation> ථා තියෙනවා. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී <hesitation> බියර් <hesitation> වලින් ලබා ගන්න පුළුවන් ආනන්දය ඊට වඩා <hesitation> සාපේක්ෂව <hesitation> වැඩිවෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් <hesitation> බියර් සහ වයින් අතරින් <hesitation> ඒ දෙකටම කැමතියි නමුත් <hesitation> ඒ ඒ විවිධ අවස්ථාවල තියෙන <hesitation> මනෝභාවයන් තුළ ඒවා තීරණය වෙනවා.